Kuñon ton ña kanri adiki vée ana nó texa, ana chinoi tejamanil a ña kanri na no tikuii kadiki veenri escalera jan aña kuchonritón ña kanri ña kui ti kahua, escalera jan aña ka tu nro adiki vée, danranri texanri a nro ka adiki vée, kucho kuchonnri escalera jan.